पाकिस्तान की जो पाक शैली है, वह इंडो-आर्यन संस्कृति और मुस्लिम पाक शैली से प्रभावित है। और पाकिस्तानी जो व्यंजन हैं, वे बहुत मशहूर हैं। पाकिस्तानी लोग मांस खाना बहुत पसंद करते हैं, जैसे बिरयानी, मटन, कबाब। और पाकिस्तान का लाहौर नामक शहर भी बहुत मशहूर है।